يا أستاذنا أنا لو كنت مضطر أني أعيش فوق في المريخ كنت راح أختار خمسة أشخاص نقلك عليهم، أولا الزوجة والحبيبة اللي تندي معاه اليوم وتقضي معنا العمر بلا ما تمل منها، راح نختار يكون معنا طبيب ومعنا مهندس ومعنا فلاح ومزارع الفلاح المزارع هذا يفيدنا في الأكل وشرب، والطبيب يعتلقتا والمهندس يبنيلنا العماير والعامل اللي يساعدنا في كل هذه هذه هم خمسة اللي لواحد يحتاجهم فوق في المريخ.